شخصية تاريخية معجبة فيها اهي الاسكندر الأكبر لانه يعني كان قائد عظيم وله وايد فتوحات و <hesitation> يعني معارك كبيرة وكان فيها وايد <hesitation> وايد أجزاء يعني وملهمة جدا <hesitation> خصوصا يعني الي كان يقود فيها يعني معارك كبيرة